Ani gnooju: suune, nthiigh, nraare, nnaane, songune, songune dii suune sune, songune dii nthiigh, songune dii nraare, songune dii nnaane, tééghi. Tééghi dii suune, tééghi dii nthiigh, itééghi dii nraare, itééghi dii nnaane, itééghi dii songune, itééghi songune-itééghine dii songune di suune, itééghi songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii songune, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii s-songune, itééghi ithiigh. Itééghi ithiigh dii suune, itééghi ithiigh dii nthiigh, itééghi ithiigh dii iraare, itééghi ithiigh dii nnaane, itééghi ithiigh dii songune, itééghi ithiigh dii songune dii suune, itééghi-jongh-songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nna-itééghi ithiigh dii songune dii nnaane, itééghi ithiigh dii songune dii suune, itééghi ithiigh dii songune dii iraare, itééghi songune dii-itééghi ithiigh dii songune dii nnaane, itééghi iraare. Itééghi iraare dii suune, itééghi iraare dii nthiigh, itééghi iraare dii nraare, itééghi iraare dii nnaane, itééghi iraare dii songune, itééghi iraare dii songune dii suune, itééghi iraare dii songune dii nthiigh, itééghi iraare dii songune dii nraare, itééghi iraare dii songune dii nnaane, itééghi iraare dii songune Itééghi iraare dii songune dii inaane, itééghi iraare, <noise> itééghi inaane. Itééghi inaane dii suune, itééghi inaane dii nthiigh, itééghi inaane dii nraare, itééghi inaane dii-itééghi iraare dii nnaane, itééghi iraare dii songune, itééghi iraare dii songune dii suune, itééghi iraare dii songune dii nthiigh, isi-itééghi iraare dii songune dii nraare, itééghi iraare dii songune-itééghi inaane dii songune dii nnaane, itééghi inaane dii songune, itééghi inaane dii songune dii suun-dii-songune-dii nthiigh-dii-suune, itééghi iraare dii songune dii songune dii nthiigh, itééghi iraare dii songune dii nraare, itééghi inaane dii songune dii songune, itééghi iraare dii songune dii suune, itééghi- iraare-itééghi-inaane dii songune dii n- nnaane, itééghi songune. Itééghi songune dii suune, itééghi songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii nnaane, itééghi songune dii songune, itééghi songune dii songune dii-suune, itééghi nthiigh dii songune dii-itééghi songune dii songune dii nthiigh, itééghi songune dii nraare, itééghi songune dii songune dii nnaane, itééghi songune dii songune dii suune sune, itééghi songune dii songune dii. Dii nnaane, itééghi songune dii songune dii suune sune, itééghi songune dii songune dii inaane, itééghi songune dii suune, itééghi songune dii.